Laha handeha Iran, gn kolotsay mampiavaky azy agny da ny fahaiza Literatiora Persany, ny Curde, <noise> ny Azery, da gn- <noise> ny-gn-ny fahaiza miresaky ampiasandreo ao da <noise> gn ny fahaiza-miresaky Persany; <noise> da ny mitôlozy Irainianina <hesitation> nisotomony tamin'ny Zôratrisma sy kulta Mitra. Zay gny tena mampiavaky azy.